पिज्जा बर्गर आम दारके ऐस सकु बाणे टेमाटर अ तेतूका चिल्का उतारे करी बारीक तेतूको रस बाणा और प्याज टमाटर काटे करि और मेदे के आटे को एओ बाणो और तई पान्दे टमाटर को जो सस अ तेतूक डाले करि तइ आम ए सकु बाणे पिज्जा बर्गर एतूके आस्ते आमुक मयदे को आटो प्याज टमाटर लसुण चाई।